Nigana lie storiega man toukui teron kate iegu lia turu mamanu lan na turu pespela u lan. Mamanu lan herena lie ron takeg tara bongbong, lie mas halotuga pemili. Alam e lotum, lotu hakapam ba mama tara galapien te nasina rerina kannou ba lam te noum. Pamili e nouna, nou hakapana ba lam te lam tara toukui. La mi kuin koko, kuin sono, lam te kuima mats toukuina tara kannou turu pespla lan. Hahuolinu lan alam e alia, tara lia pesa, lie alie ron kuiga mats toukui turu lotu. Toukui tara komuniti has a turu, espesili turu mandei lie, para poata lie lag balia te, lie ka gono mega komuniti te kuieren a saha mats toukui te kuie ren iogana tara komuniti. So tana poata tanu kin, alie lag tara tokuia turu kako tsi kuin uile na Kilata gi kuin uile, a kuiga kopra bate ha salim naier. Na tana poata lie la guma tanu lan, alie lagumi taun lie kamega ats lan alie lagumi taun, kui la nega mats toukui taun. Buka taun ena, tanu lan turu hatohats espesili alie ron lami latu bate rerima kannou, kannou te <hesitation> noueno a pamili turu tanu lan, te la nama a fridei alam a pamili, lame redima lame nasima rerima kannou te nomo lam turu lan i mahu tara poata turu lotu taraha, lam e ron lotu memu sabat, alam e mas rerima kannou turu fraidei. Lam e rakum tsia lame rerima kannou mahu alam ma napin nas mi, lam e nou tuun lasema kannou e reri hakapemula lam turu fraidei. U sararei a poatan lotu tala, alam lotu talam, pamili kana ka hoboto mi hoslotu hol lan, napina tena kapa nen tara lahi te. Sadei pouts a lame take lelim me la pouts ponim tara toukui I latu pouts poni, tsi i gaden, tsi te kana toukui tara tsiots, lame kui mi hoslotu kilingima hoslotu, tsia lame mitingim. Tana poata lame katemu miting has tara tsiots so nigana lia ats stori eni e hate tuun negula lia, nigana lie hanap gi reka.